نعم الفن يمكن أن يحسن المجتمع بعدة طرق منها: التعبير الثقافي، يعكس الفن قيم، وثقافات المجتمع ما يعزز الهوية، والإنتماء، التواصل، والتحفيز على التفكير، <hesitation> يشجع الفنان على التفكير النقدي، والإبداعي، -تفكي- التغيير الإجتماعي يمكن أن يكون للفن دور في زيادة الوعى بالقظايا الإجتماعية، والرفاهية النفسية، يعزز الفن الرفاهية النفسية، ويساعد فى تخفيف ظغوطات النفسية.